Toni xhini ña ona dikan ta ngu kainña, ñayo'o kadani lia yuxa, kadani lia yuxa ta yuxa vii yo'o ta ña yo'o ta koni ta kotoni chí ku nruvani xianyoni a iinña ho o on. ña nranikuni dachoni ta kuxhini iin sopa ti aya'a yo, lia lia nruchí lia nrichiyo lia tá kotoni ta nruvani xhi ngua ixhánvani ta xajan oni dikoan.